پہلا، موٹے تے پِکّے پنکھ، پینگوئن دی باہری پرت موٹی تے جل رودیل دی ہے۔ اَندھری پرت ہوا دا انسولیشن تاپ روکّن کردی ہے۔ دوجا، موٹا چرَبی دا پرت پینگوئن دے سریر تے تہانت موٹا چرَبی دا پرت ہوندا ہے۔ اے پرت ٹھنڈ توں بچاون دی ہے تے سریر نوں گرم رکھ دی ہے۔ تیجا، جُٹّے ہوئے پینکڑے اتے انگا دا کنٹرول ٹھنڈ وچ پینگوئن اپنے پکھے ماند کرکے اتے کٹے ہوکے گرمی رکھ دے ہن۔ پیر تے ٹنگاں نوں ہوا نال کاٹ سپرک وچ رکھ دے ہن۔ چوتھا، ہوا پھَرنا، پنکھاں دے وچکار پَسی ہوئی ہوا ایک تاپ روکّن والی پرت بنوںدی ہے۔